<noise> <hesitation> si gàttal de li li gën wér te wóor mooy doomu adama war ngaa nelaw juróom-ñetti waxtu, <noise> waaw juróom-ñetti waxtu yu mat <noise> doomu adama war nga koo nelaw. <noise> Su fekkee ne <noise> <hesitation> amuloo dara loo xam ne nii mu ngi lay gëtëŋ loolu moo nekka <noise> li war pour doomu adama nelaw ba <noise> mun a am boppam ci pour wér-gu-yaramam. <noise> Man nag <noise> su ma amee jot nag <noise> su ma amee jot bi rek damay nelaw juróom-ñetti at juróom-ñetti <noise> juróom-ñetti <hesitation> waxtu yu mot sëkk. <noise> Waaw, waaye nag pour ma motal juróom-ñetti waxtu yi tam daf dee nekka problème, ndax nelaw rek continuer <noise> loolu yombut moment, dama dee dama dee eewu si diggante yi waaw. Waaye daa xam naa daal nelaw bu bu bu bu am solo daal si doomu adama te war juróom-ñetti waxtu la. <noise>